Ën mez'ura i preparu ën po dë prosciutto ënt ën piat, taiu ün salam e pöi dopu i fun 'na pasta süita cundìa cun cheicoza, cun ël pesto, cun la cunserva, pöi dopu i fun magara due carote o 'na salada e pöi dopu veiu se i fun 'na fëtin-a ëmpanà veloce